Iyoo, gíŧi bége, bégí bigii gingarden ɓaale, ndi hala awooyi binte biman luw, hanan to. Níndi fana gimanda, bàa ma fana binyaa bigaata bin fyeem, gwoot. Gŧuub bég fana gimanda, bange mada ɓuwna a hódi ndi bigaaji ma binga a hentele, a fgútar gútar ftída.